Tûgohu neŋîi njî amma yeruwo, hutur šahi zidu wûni tagaa ha yibedudo, gunaganaanuũ turo gonuwo, ai gali. Ôwonni budi kusar njeidi, yuũ ñêi haŋuru yarîe daaru. Yuũ, yuũ wer turo yari, yoo yina guda guru doga čindi, doga-ã mannu hutur koo gali, doga nua čûu ni kal ôguzuu ni kal, <noise> buwo ai yunu lili kubogo, ambado ni ambado, kunu yizayunoo ni tînne čû kora koi mûi, to mannu gali, čîidi gunna du muro hutur koo tînne-ã gali čuo uũ, tûnni-ĩ muro yunu gali, daam yida, yoo daamma mannu wôzinjini čuo. Yumma nii mbozoo yuũ ñêi tiletudo haŋuma yawo gali, wer turo yawo, gali. Yina guda-ã muro tûgohu tubudú. Šahi-ĩ muro yunu wôku njîĩ gunna yaĩ, šahi-ĩ gali, nulobuu ni suru, yoo êgii ni suru, ôwonni šahi-ĩ yaîe čûsu ni čûsu <noise> odu anna guru šahi madu mannu čadi, šahi madu yê zidu šiša, čîidi tani šahi zidu-ã daaru. Aa, anna mundu-ã gunna adi yala Tû lau čîkã gunna šahi zidu čadi. Anna šahi madu čadiã mura mundu gunú. Yumma nii, yunu ambado, yuũ ñêi koo, kusaru-ã lau gali, oor-ã lau mannu gali, wobu, čidau, oor-ã mannu čidaa. Yoo yuũ ñêi haŋumoó, yuũ gudi kob-ã mannu, kommaa mannu gali, to du sukur kînniĩ dunuũ nananuũ yaîe mannu gali. To koo yuũ kommaa mannu gali, yuũ gudi haŋumoó. muro kusaru-ã yumma muro budi duna čeni čuo, uũ, kusaru-ã čidaa ni tûgohu koo yumma hafîf kulolo kusar numa kulolo njohi, to koo. Doga-ã de mbo hadirĩ, doga-ã muro haktundú, doga-ã kiyedi haktundú. Doga sobua ni adibi sobu yudobu ni doga yihidu ni mbi ñêi kînniĩ su yudowo a de yunu, yunu budi čûsu. Ôwonni haktunú, haktunú, hakti hunã muro čaya. Kôi a gôni-ĩ du muro yugó. Ille anna yiga ôroze yidadã yumma, doga-ã mura budi čubudi, kôi hundɑ͂ ndedoo muro tûgohu nîšoo, anna munduga-ã gunna anna yiga ôroze yidadã doga yoo yuũ ni njendi. Šahi-ĩ njendi. Šahi-ĩ muro zaluu ni suru, anna četu yônii njûwo mannu šahi gonumoo tohú. Šahi-ĩ de yunu yugonnoó de tohú, ndû yugonnoó mannu šahi-ĩ čî. Odu doga haŋumó tûrtu togusoo, yina guru hoŋgosaa čindi yihiti adiba-ã. Hoŋgosa-ã odu aũ haŋuũ su huturîe mannu gali, hoŋgosa-ã mannu gali, mura hafîfe, hoŋgosa-ã mbi di yihiti, uũ mbi yihiti ni ôwonni du hemire duyundi, čîidi doga-ã muro hemire yidanú, šiša, odu hoŋgosaa yugon, doga yugondunoó, odu hoŋgosa-ã gunnoó, hoŋgosa-ã mbi hundɑ͂ ni bui, to koo čîidi yina hutura guda-ã du muro hoŋgosa-ã gali. Hoŋgosa-ã hafîf, muro šahi četu buĩ, šahi četu buwo gali di četu tûrri. Uũ ôwonni taa hatirî tîyikã doga-ã ka ôguzuu čûo. Doga dîĩ alkaũ mi yihiti, yoo dîĩ šeruu ni yihiti, dîĩ onuroi di ni yihiti, hôrini kinjidi, taa budi čûsa, gunna doga alkauwa-ã čûsa, to kua čuo. Ôwonni tûnni-ĩ du mannu doga yihiti, uũ, tûnni-ĩ kele hunã čoŋgu ni sobu hokundu ni doga-ã yihiti, to koo čuo adiba-ã. Sukur yidanú čuo uũ, toi yilaadu, muro buîe čûsa čuo, to koo, lila ni lila. Kubogaa ambada ni ambada, to koo čuo, muro ôwonni čû na ôguzuu na gunú dige gali di buĩ, gali di buũ kiši numa hûtnuwo mannu yî yaĩ noo, yunu kiši njîdie ni yugó, yunu wošinjinîe ni yugó, sûgoi dee yunu gudi bummo onou mannudedi, muro mbi yidado yiŋgaallu. To koo, čîidi mura buwo ambadi-ĩ yiŋgaldu yî ni budi yaĩ. Kunu mozuũ nani yî yaî njî, aã, kôi ŋgaa mannu ndedi, bî di ni ndedi, horkusu kohîe ni lobnjunú, to koo uũ. Toi yilaadu muro, tani doga-ã muro budi daaru. Tani doga-ã muro tûgohu hutur du njenoo, yunu budi gali nje. To kugiĩ muro haki mbo doga koo gali, doga, doga sobu, sobu-ã muro kreledi-ĩ munuũn, sûgoi sukur gudi maú, to koo di tun du buĩ toi odu a hi tus.